Sakiike an ñalawmaaji ɗii nii mbayi dañan nde weli dañan nde metti tinna muñu tan Alla hoddiri non. Walaa fuu du ko wari e duumaade. Nofotiri welde fuu. <hesitation> dañan nde metti. No fotiri naawde e mettude fuu, ɗun duu dañan ko ɓettii. Muñal tan e sawraare nafata neɗɗo."